nhan monukwu tan bu kin obo arouzi nu al nne nu ale nda obo arou zinu ye nu yo bola don nu ala owa ye bula yishi iken osi yen bola kwe a nnan jiri ziri yishi aker you bola ishi ken akparumin rumutakiri ayin do na eli nu nhan elawen u do yirinu mabanu ehen nu iri banu elawan nu iru ya humakaru oyin jin ishi iban aker bel gumen iron gumen nu nu nneya boma ma nu neka boma bel gumen nwou ngam echula nwon wene kene nda iche nu do ya zil nu oro nda iche nu huoma ya bayin oro hanno kwa yon yin na hen ihunayin kem ihuron ezi nu oro ke guru ezi nayin hun nu oro yin berem am ngun wene na quon jik-wahia yinnaka nga eyin nuso yin naker ozi yin guru iban sotal lele okwakwa wiri ka ko wai orabolaji orzi yin buchi iban yobola yeshi nu iben aker ihunayin ziri anakpe massinu suck chineke elake na shel nhan nu oro okwokwo chineke ishi nu ba aker ihinu obola han bo ememe iyo kwaga okaka n-won yin bere le han riken nu oroyi chineke ishi nu ba aker eba yejina kwa nu ru min oka hanba yenbanu ehinba iru chineke garu colln xon rumuba ma ba banu ehinba iru